Ɗɨr na ɓe shɨkshangɨ a ka shali ɓe shɨk kɨ shang. Mpì bi mwa gyɨ dung-dung kòmeye shal nyi ɓe cɨnɨ. Gha kam ka, a met lɨ yini, ɓa kàt wàk kɨni mpì ye gha kɨ shalɨ. Ɗang kaɗang gha kɨ shal ka, ɓe shɨk kɨ jɨ kɨ shang gha, ɓe gha tap ka ɓe gha kàt bi ka me lɨyin ka. Mpì ɗa ɗak-a ɓe kɨ lè gha ner kɨ ɓut dùn-dun susey. Ɗang kaɗang gha kɨ shalɨ, ɓe gha ab cɨn bi mwa dung-dung. Bukatu mwa gyɨ dung-dung nyi pò gyi kɨ shalɨ ɗang kyi cɨn nɨ. Ɓe dɨr na ɓe nga po lap kɨnɨ teni, eyi, nzin nyet, kaɗang gha kàt shalɨ ɓe kɨ jɨ kɨ ɓùt ter-ter. Mpì ba bi <noise> komeye shal nyi ɓe cɨn ka. Pet kɨ kòmè nyi ɓe cɨn nyok ka, ɓe nyi ɓe ɓam nyokɨ. Mpì kòmeye gha ner kɨ ɓut dun-dunɨ, ɗang a ja ka shali ɓe nyɨ pò rɨp, <hesitation> rage kɨ ton kɨ bi mwa. Ko ye mut ɗo kat gha menɨ, ɓe ghà pò gyi kɨnɨ tē me gha kàt ka biya bukata. Shal makaranta ka pi njep mwa, ko mwà met makaranta. Be ɗang gha kɨnɨ ka ɓe ɓut kɨ dùn ngha sòsey. Mpi ɗa ɗak-a ɓe ngana lap teni rit kɨni ɓe, shali, nyi ɓe le ko shɨk nyɨ shang ngurm, kwa tong ner kɨ shɨkshang sosey. Kwang fana nga pò lap kɨni ɗo ɗa. Mpì yē bùkata ye mun kɨ mwa kà lòk-lok nyɨ mwa, <hesitation> ɓe mwa pò ròt kɨnɨ te ko mù kà shal ko mu tong ɓe shɨk kɨ shang mùn. Pyet kɨ kò ye pak gurm mwa pò lɨ kɨnɨ teni ɓut ter-terɨ, nɨ ɓut kɨ ter gha nlòng shalɨ kaɓang. Mpì ye a ka ɓut te-terɨ ɓe dole ko bi ye kɨ tong mɨ rayuwa, <hesitation> a ka shalɨ, mpì ye shali nyi ɗo mpòkin kɨ kome lòlok nyɨ, ka zamani funu,